الفضول خلاه يترك عوده ويتبع الصوت، لما دخل الغابة لاحظ إن الصوت يزداد وضوحا. وكل ما قرب كل ما كان الجميل أكثر. شاف مجموعة من الفراشات المتلألئة ترقص حول شجرة قديمة. سحره المنظر وحسوا أن لازم يعزف معهم. أخرج عوده وبدأ يعزف لحنه الخاص، وفجأة الفراشات إنطلقت حوله في الدوائر وكأنهم يرقصوا على غنائمهم. أدرك أن الموسيقى تجمع الكل وكل لحن يحمل قصة.